من ضمن الألعاب اللي أحب ألعبها وأنا لحالي <hesitation> هي الألعاب الخاصة بالتركيب سواء الألعاب اللي بتكون عبارة عن صورة كبيرة وهي بتكون مجزئة فبيكون من دورك إنت إنك تكمل الصورة دي بعضها مع بعض وتركبها كلها مع بعض. هي بتاخذ وقت شوي لكن بحب العبها لو لو إني فاضي مرة يعني ما ورايا شي